ehh eyi bu anoh na ah agah nu abali ogah nu ehihie iwere ike nhi izere ohia abali eyi nweve ike na gbakusu nih ochi ahi nwere ike neh gweru amah igbu bima soh iweh mmsh igweru egbe gbah nbona ayi ayi zigor ah ogwu eyi nu ehihie ngam ayi zere zoh ogwu eyi nu ehihie ngam beh neh eji ari ra nu munu bah neh ezuike because abali dom okula oku-ngbe kula asa eyi huyalam eyi ga ga ga ga chi bela oboodo oku-ngbe kule anoh nu anoh osisi obu yeh eyi neh abaya mu na-abia daziri oburu ngah ayi neh egwu eyi izeme gwam izeme egu eyi eyi ngam eyi bakwele ni lmeh onunu ah ni imeh onunu bah because nah gab nu ehihie meh ayi zere pah hazi Ahame sah agwu kem agwu oza nhezia rhu-imeh agwa ni keh ohuolam ohuuto mah ngeh ye na gba anob ohia ogbulem hia ozerunum bila badu nbara izenem agwanu gina hmah nu weh gbulem yah ihuna keh onunu kam keh yayjignu bur imah nu weh gbulem eyi-ah or ormegwu